Laha ty fomba fiasa ty marato amy famatsiha fantsiky anaty katà aloha. Alà fantsiky iny, atsatoky amy planche iny eo. Lafa marato iny tanjaha amy tana raiky, bakeo apatsipatsiky azy eo jusque- jusque hilentehany anaty pilansy na anaty hazo iny any. Zao io.